Izy ka isagn'andro mety akeke amina roa lera na˂hesitation˃ zay lagniko aminy mignan-kagniny satria migna-kagniny mignan-kera mandraigny akeke amin'ny quinze minutes ake faragny ela, ave mignam-bary atoandro arakaraka indraindray antsasa-dera na ndraiky lera raiky mignam-bary hariva indraindray lera araiky na antsa-dera karan-jegny ka arakaraka le fotôgna, le misy ndraiky le olo namagna iarahana mignan-kagniny ake